Ireto avy ny toetra tsy manam-paharoa ananan'ny horita: voalohany, ny horita dia manana rantsan-tanana maromaro izy ary rehefa miraikitra aminao izany de sarotra ny manala azy; faharoa manarakarak'izay ny horita dia manana hafetsena rehefa misy fahavalo, izy ireny dia mamoaka loko maintimainty be rehefa misy zavatra mampiahiahy azy de mandositra izy.